Nu kuni ja natatu va'ayo, kuni ja tuá nu tiun sa'ayo ja kúaa te kuni ja a ku este ñaa kusuyo, nu ma ku natatu va'ayo, kuni kuchiyo nti te natatuyó nu ma tu esté ña'ani suni natatuyo, chi nu kuaá kusuyó te ma ku ku ja natatuo va'ayo te kuni ja ña'a kúsuyo nu ma kúú natatu va'ayo.